हम अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारे देश घूमन गए हैं, जैसे कि हो गओ पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम। हमें वियतनाम की एक बहुत अच्छी चीज लागत ही उतते बे बदन के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान आदर और प्रेम भाव रखत है। हम थाईलैंड गए हैं मलेशिया गए हैं सिंगापुर गए हैं अमेरिका गए हैं। इंग्लैंड गए हैं न्यूज़ीलैंड गए हैं श्रीलंका गए हैं केनिया गए हैं। डेनमार्क गई हैं बेल्जियम गई हैं आयरलैंड गई हैं ग्रीस गई हैं स्विट्जरलैंड गई है स्वीडन गई हैं। और कोलंबिया गए हैं ऐसे हम बहुत सारे देश गए हैं। अमेरिका जैसे देखलेओ बहुत ही ताकतवर देश और बहुत ही अच्छा देश है। खूबसूरती के मामले में। सिंगापुर की तोह सड़कें और उतते को प्राकृतिक अनुभव बहुत ज्यादा है। श्रीलंका में प्रकृति ने बहुत अच्छी और सुंदर चीजें बनायी हैं। जैसे उनके पहाड़ समुद्रिक तट और वृक्ष वगैरह जो बहुत अच्छे हैं। और भारत देश तो हमने घूमो है। जोन की हर धर्म और हर संस्कृति के लाने मानो जात है बहुत अच्छा देश है। उतते के नजारा उतते के चाय के बागान बहुते अच्छे हैं। <noise>